مےٚ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ مانان زِ تۄہہِ ہیوٗ دوست ژھانٛڑُن چھُ نایاب ۔ تُہنٛدِ حمایتُک مطلب چھُ پرٛٮ۪تھ لَٹہِ ییٚلہِ تُہۍ مدتہٕ خٲطرٕ قدم ترٛٲوِو مےٚ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ۔